Mfe ahaebien a medze bjsan m'ekyir akc dza ebesi etwa mu anaa medze bckc daakye mu ehu dza obesi dze, nkyj medze bjfa dza medze bckc daakye mu na meehu dza obesi osiandj ma abasin kc dze etwa mu na mbom dza cwc m'enyim na morodwen ho na sj muhu dza cwc m'enyim a cbjdandan m'akwan na meehu kwan a mebjfa do a me nsa bjka dza morohwehwj.